Aminah alôa, ye ara-dalagna ny mihinan-kena satria Andiamanitra efa nam-nametraka olombelogno hoe manjakà amin'ny zava-boary jiaby dikan'zegny mahazo hoanigny ny hena, avy ake igny koa igny ne magnampy olombelogno amina resaka fivelomagny sy fitomboany, avy eo fahasalamana an'azy ileny vatagn'olombelogna ny fihinanan-kena.